<noise> Mage ŋda hansi no ine wokan no boro ga ba iŋga ma gisi iŋga kwara. To ay wo diiyaŋo ra magen da hansi isini sasabandi, zama boro foyaŋ gono iga hansi kyame. Boro foyan gono boro boobo ra iga mage sambu isi hansi sambu. Ni dii boro foyanmo magen ŋda hasi isini sasabu don sabili da ifo se, boro foyaŋ di dii hansi ni kwara ba hari igane iŋgay sa haan igaysi baara din hanso kan igogi di ni kwara maga din se. Boro foyan mo binde aga bara ki baa mage. Boro foyaŋ mo iga mage sambu imanna hanso din sambu. Zama ba ay wo kan gogi sanno te ayga mage sambu kika ay kwara aymana hanso sambu don ifo se baday kazamatarey do haray iga ne wane filana kan hansi no a kwara. Ni dii amma mage din baday ago no kwara no isin kyame don igane mage no iŋgandi hansi i fay. To ni dii magen di hansi isini sasabandi zama dii baŋ kan ne bora se hansi ni dii ina kwasay day nwa. Amma mage wo baday fu ra no ago asinda boro kan gin kyame asinda boro kan gine ay wane filana mage no a kwara ay si ba a ŋwari, ay si ba a hari wala asi kway a kwara don <hesitation> mage go a Kwara. Amma hansi ya baday. <noise>